Сайёраҳо ба монанди Зуҳра, Замин, Миррих ва Муштарӣ дар системаи Офтобӣ ҷойгиранд. Ситораҳои машҳур ба мисли Шарара ва Регул дар осмон медурахшанд. Бурҷҳо, аз ҷумла Аспи Паҳлавон ё Орион, Шери Осмонӣ ва Мизон, зебоии шабро зиёд мекунанд. Ҷирмҳои осмонӣ инчунин моҳ, астероидҳо ва кометаҳоро дар бар мегиранд.